Inuen awak uto, enyene mm'inue emi ọduñde k'isọñ enyene mm'inuen emi abupde abup ufọk mmo eduñ esed ema etatin k'inuen ekeme efọk ndin ebup denbifo inuen oro abup efọk, inuen oro ana ekenyem sikamade ibup efọk oro, menyem ndida ikọñ me enyem ndida mbid, eka ekeda kied kied otu edi edikpana, akpana, akpana akpana akpana ikpana ima enye ọsuk abad ini isiñde nsen itie idisin nsen emi isin nsen oro ke akpa usen k'ọfiọn ete inyuñ ifiak ika ekeburi nsen oroke akpa usen k'ọfiọñ mfen enye edi ọfiọñ kied ke enye ada akiba ke nsen oro ọsuk enyuñ ọwọrọ aka udia. Ibuni ndiko oro ima edim idep, enye ọfuk ndito oro kr mba naña ndito oro ọsuk edide nsek nek oro ana ndito oro ọsuk onwoñ mmoñ. Ndito oro inyem ndinwoñ mmoñ, esi inua ke mba nsie oro edibere inua ke enyoñ nte mmon ọtọnde oro ọtọ ọdọnọ mmo k'inua nte mmoñ otoño otoide ọduk mmo inua eka mmo iyem ndiwọrọ ọwọrọ efe ake anyan aka ekemum nkuku. aka ekemum nkuku, otu edi mmo iyediọñọ ke eka mmo edisim ke efọk mmo emenere inua ke enyoñ ebọñ ebọñ mmo iboñi enye emen mkpo oro nkuku oro either esibe iba esin kied k'inua, esin emi k'inua ọnyañ afiak efin aka efehe aka amun nku efen otu edi edikpehe ono emi afiak ono emi enye ọdiọñọ eke enye mikinoho. ono, ama enye ono eke enye <hesitation> ono eke enye mikonkho, idiọñọ eke enye mikenoho ono ama enye ono eke enye mikenoho no, ana enye ono eke enye mikenoho no ọnyuñ ono mmo ubak esiman ndito inañ, ubak esimano ituikied, oburi ituikied mmo inyuñ itie ke efọk oro, ama mmo ọsuk ọnyuñ etie urua iba mba mmo etibe, Abasi ono mmo mba ika ko o eka mmo otoño emen mmo ekpep isañ emen mmo dkpep isañ emen mono, miekeme ikud naña mmo etimde ike ko itie idi, ediduo k'isọñ kaña afo ọnyuñ ada ese ọdiọñọ ke iyin inuen edi oro edo ikponke kaña inyuñ ika ko, eka nsie oro iminyiuñ ikpọnke itie oro ọsuk adada do okude okud e ekud e ekud e tutu enye ọnyuñ adahada efin oduk efan ekesan eka nsie ioño usen oro mmo ọkpọñde efọk oro, mmo ikaha aba efọk oro, eka nsie nko adiañade ọkpọñ mmo, eka nsie oro edisaña ma ayena ini oro enye ọsuk akibade ke nsen oro ayara ọsuk ada udia ọsọk e. Edihe efuri ini ke enye enyem ndiwọrọ nka udia, ayara ọsuk ada udia ọsọk e. . inyiñ ida isọk e enye ọnyuñ obo ubak enye esinyañ efim, idihe se enye akaka anyam ọkpoñ nsen oro ọkpọsọn itie emi nkwakwo ino esinde nsen nkwkwko ino nsienesie uka aro nkwakwo ino fi anyin nkañ kied ke akamba nsiense kitak itia ọ itak eyip tia tu emi okponde onioñ ọdiọñde ke ikwe se idade owu ikado ini oro nsen nsie oro enye miburi ke kaña uka aro enye ana anwana enwan ma afo ifin akpasaña owu edip ana ọsọsọñ ndin afo ekeme amum, ana ọsọsọñ ndin afo ekeme amum e ewid ini oro Nte inuen oro ọduñde ke odudu do inuen oro esin nsen inañ ekud e iyori ọduñ kodudu ọdọdọk odudu nte odudu oywd ọduñ ekineyi enyuñ aka akana do inuen oro esidi ke ndaeyi isidighe ke ukwọ edim nte edi ndaeyi ika ndiwọrọ enye otu edi ọwọrọ edi iditoño itibi ndudu k'itie etiede mbebid mbebid nye karuañ, usañ emi ọdiọkde diọk etiede mbad mbad etiede mkpoho mkpoho nnyin ikud e aruañ ana afo aka enye aka k'ilie anuañ oro aka ọkọde mme ndudu do ọdọk ndudu do odun do esine inyañ iman ndito oro ndito nsie ọnyañ ọsuk esine do ọfiọñ kied ọnyañ ada ndito nsie oro ekpep ufim ọnyañ asana mmo ayak afiak okotoño ubin efen inyañ itoño ndito nsie nko idideme idem mmo eketibi ndudu mfen uman ma ayara aka ndudu mfen eketibi etoño family mmo, naña nte mbin oro etiebe edi oro.